Bueno pues ät äj ntäjkojmä sospa't äj äksi, tze'pa't y nkä'tpa't y jetypi'kä't e'syajpa ä une, äj jaya' 'yukpa waye, jete nta mujspa itä jana ujkupä, jete yospa campo'ojmä a pesar de que tzamepä'na'p jete' igualti yospa, ä une jejtzye't ak 'ye'nhyaju wayeji'nhktumä, aneji'nhktumä, kä'ok ane'ji'nhktumä por que ät kä'ok ane ät nta't sunpa je maquina ane, nta't nkä'styo'pa jete, nkä'spa't ä ane y este ä une jejtzye't ak ye'nhpäyaju, aunque äj jaya kamatzäkpa, tzyäkpa syäk'kama, tzyäkpa nyip'pa lo que putäpä nyipa, chayote u apitpasok, jetij itpa tzyäpä, ma't yäjnapya jete jetyä't wi' wi'kpa äjtyä' säjkojmä, säk säk es muy muy estee, oye wa'kutyä nkä'su por que jetij tzyi'patä alimento, tzyi'patä ferza y waye igual, ane kä'ok ane jete mas ompa que que tä'nhku'yane, jete nta ompa, jete ät nta't nkä'spa jete, äj jaya campo'ojmä yospa, jete igual ti yospa, tzame pä'na'p igualti yospa y e ät opya't'ijna wina, yäti nta'at opya, nijuwä nta'at opya, y este y ä une' ä une' jete kyä'syajpa tambien, lo que nä'ij näm tzäjkayajpapä jete kyä'syajpa, sospa't äj säk, ka muntzyäpä, ka nye'kä tzäpä, ka mantzyäpä ka tiyä jet'tyä't nkä'spa.